Wonn akhasisun dhub gargar futhee issi futhee hinn khal. jelchitha Mal athin khal jelthe rawothu hinn karsitha Mal athin karsith rawothu dhub dhethee berre bisaniii bokkea faaa dhab renunn berre akhasisun banthani bisan lafan khotee akhasin dhab raaa bisan hin dhabreni malsun bisan miin nirrn hijebiaenu amma yayo athin basaa feth dhudhu yayo sunn khulii hin bathii Mal won akasisunn kharseni lafan khoten